Ilimi adɔ aga zuzwa mu nkɔ ɔzaa lilimi na ɔdɔ lukpɛ ayiibrɔ wa, nkɔ ɔ zaa lini mi na adɔ kaa nyɛ nkɔ ajɛ likpɛ minyɛ kɔ a pɔɔ nga kɔ adɔ zɔrɔ na wa, ilimi ba nga kɔ azwa ka ilimi adza la mmyɛ neoo kɔ ba zɔrɔ kusrukpɛ tulo kɔ ba zɔrɔ ilimi nɛ isa ilɛ la nini kutun kɔ ndilili ba isa ilɛ nɛ la cɛnɛ aga lɛɛ ngomineti abɛ rubɔ la, la cɛnɛ ma karanta ablɛ bɛ rubɔ la le cɛnɛ <hesitation> nuzhɛ, ilimi nɔ bɛ laqa ba nɛ shi na nkɔ adza la nɛ ba du zɔrɔ ba kusru kpɛ nyɛɛ na aga ibanɛ kutu kɔ ambɛ nkpi la nɛ anɔ wuya wa ama la cɛ si nko ɔsɔ kutun kɔ adɔ adz a nɛ kikeli kɔ aduba nɔ ipɛnyi har isa ilɛ nɛ ha kɔ ba bɛnɛ agi blɛ bɛ dɔ la mada nɛ la mmyɛ kɔ la ri najimi nɛ ɔsɔ adza la kɔ ba rinɛ la kan gɔ ili mi gɔ kplɔ aga dzi dzi na bo adu aga zuzwa wa ipɛrɛ du bɛ bɔ. nkɔ adza wɔ ba za ba linimi na icɛ kɔ minyɛ ilimi ba lo nɛ banza naba cɛnɛ ma bno ipɛrɛ du bɛ bɔ nkɔ adza wɔ ba za ba linimi na wɔ ɔcɔ ɔsɔ mru yi dɔ nayɛ ibrɔ wa kusɔnɔ la kɔ la dɔ sha shi lukpɛ lubɔ nwa nɛnɛ ladɔ sha kucɔ adza la wa kɔ ba dzi kucɔ wa minyɛ kɔ mucɔ ɔsɔ mumru kɔ ba jɛlɛ adza ba kus rukpɛ har kɔ ba bɛ zɔrɔ ilimi la dɔ ta muzwa ilmi kɔ mucɔ jɛlɛ ba nɛ nkɔ adɔ da nkɔ la nini adu zwa da bɔ, bɔ kisi kɔ lan zɔrɔ ila ma la jɛlɛ adza la wa Nkɔ la jɛlɛ adza la iba ma ban bɛ cɛnɛ <hesitation> ihmu nɛ vɔ̄ɔ̄ kɔ ba kplɔ ba minyɛ kpo kɔ ɔni ba bɛ aga lɛɛ bɛ dɔ la lukpɛ kubɔ la mijili ama ama azaa kɔ lazɔrɔ da na tɔ ilimi <hesitation> answa kucɔ la cwe wa ndɔ yaka la nɛ la gɔ yɛ kpɔɔ aza kpɛ kpɛ na kɔ nyɛ ajɛ dza kɔ kusru kpɛ na aza kpɛkpɛ na ɔ n brɔ aklodzi wa ɔzɔrɔ kusɔnɔ wa ɔnsɔrɔ wanɛ wa aga iba nɛ shi nkɔ ɔbɛ zɔrɔ ba bɔ isa ruwɔ kɔ adza bɛ na zɔrɔ kusru kpɛ kɔ ana klɔ ka bɛ ribli wɔ aci kɛ na wɔ pɛ lace kɔ dza <hesitation> abɛ cɛnɛ agii zɔrɔ ruwɔ nɛ nmalɛ zawɔ aga lo kɔ npisɛ iyaka la mada nɛ nɔ kɛ la ka ma tana takɔ ɔ nzanɛ minyɛ la adza la kɔ ba kpɛ zɔrɔ kusrukpɛ nɛ ba kpɛ cɛn ɛ ba kutuma gomineti na azaa da na bo ko wɔ di li nimi lɛ kɔ ɔ cɔnɔ kutuma na lɛɛ kɔ wɔ pɛ aga lɛɛ wɔ dɔ nmaliza bɔ <hesitation> yi mumru ɔsɔ mucɔ yi dɔ nma liza bɔ domi dza yi adu linimi bɔ nɔ nyɛ pɛ ipɛrɛ kɔ aga zuzwa anbɛ nkpi kɔ nɛ ba nyɛ kɔ apɛ ipɛrɛ kɔ osi zɔrɔ mijɛ har kɔ adza la kɔ ba zɔrɔ kusrukpɛ kɔ ba zaba kutuma kuva ba nɛ ban bɛ cɛnɛ kutu ma ba nyɛ kɔ apɛ ava nɛ se minɔ osi domi osi nɔ dudɔ nyɛ aga na azaa osi na nyɛlo anyiya kɔ amaga madɔ nyɛlo sobo isi da ndu yaka kɛ ndu dɔ la kpɔɔ kɛ la ma kikile la tladɔ adza la nkpi asrukpɛ kɔ ba du zɔrɔ kɔ ivɔ <hesitation> la kɔ la ta nfani ana minyɛ lo minyɛ lo ba ta nfani ana dza la nka adɔ da wa nmalɛ anza la shi wa gan kɔ ntsene nɛ ntsene gan kɔ npɛnɛ kɛna domi nkɔ ɔza linimi lɛ na kusɔ nɔ wɔ kɔ ɔzɔrɔ nɛ akpoo wa, adza wɔkɔ ɔ dza ba ku nɛ nkɔ ba zɔrɔ ba kusru kpɛ kɔ ba bɛ cɛnɛ ilimi na iwɔ na vuva wɔ ma ayɛ wɔ anbrɔɔ wa nkɔ wɔ dza weewe wɔn yuwɔ dza nayi ipɛrɛ kɔ ɔka yuwɔ dza har kɔ ana si lukpo kɔ iwɔ wɔ kpɛlɛ kpunyo nɛ nyɛ kpɛ yuwɔ iwɔ tɔɔ nɔ dza wɔ nɔ zɔrɔ yuwɔ iwɔ na kɔ iwɔ za jɔɔ inɔ kusrukdɛ tunu nkwɛ na pa anzɔrɔ lubɔ kɔ anbɛ yuwɔ iwɔ vɔɔ ko agaga nigini muzwa kɔ azaa muna anɛ ndɔ bɛn ɛ atɔ la ndu cila kubɛ kɔ la pɛ muzwa kusrukpz kɔ la du zɔrɔ nɛ la pɛ muzwa kusrukpɛ kɔ adzala zɔrɔ kɔ ba nɔ litiimi lukpɛ kucɔ ba nɛ nɔdɔ ɔka nwa kɔ n pisɛ kɔ ndala isisa wa nɛ na.